المغرب بلد متداخلة فيها حضارات كتيرة، زي العرب، ال امازيغ والفرنسيين. المغاربة بهتموا بالعائلة، تعتبر اساس المجتمع و الضيافة عندهم حاجة مهمة. المطبخ المغربي مشهور بالطاجين و الكسكس و الحريرة و المغاربة بحبوا التوابل والبهارات شديد. اللغة الرسمية في المغرب هي العربية و ال امازيغية لكن برضو بستخدموا اللغة الفرنسية كتير.